Pues xic sajiür anoc güminajnej ngondom namey najnej aveces sapean ngondom namey tenanguey miáw ruid aveces tachijmül nüt xhowayey case lalimbij onguiüj quies namey amey avealas cinco chixejic laangondom namey majlüc nüt apuiquiw quiejor chexejic laag ondom namey poquey mot sajlüc sajiür ngüminajnej par namey pues ngondom namey najnej ngo najlüc najnej panamey najnej atiül nipilan de guxtamey des te tempran ajmeel mamey star raw chirraw raw pajic michanguiiüs najnej amey ganüy xic ondom namey toquiey per atiül nipilan majrajmel amey de maj tempran pues samey axowayey pues samey par ram nganüy xic pues ngo ndom namey amod amey nipilan atiül najneej amot xanoj ganecamban pueaj mamey nüt amej de gux tandor nde guxtaxoj de gux nganüy xic ngo ndom namey. Niüng nüt niüng nonguijts avese ngondom namey najnej ajguiey xic tenamongoch ngondom namey najnej y xecual pues más najnej amey amel amey starraw ajiüc aves ichcaw wüx nüt teaxoj to david almamey nganüy xic aves e niünganaj ram tsixijiüc nanguiey teajiünts gay teajiünts manchiüc teajiünts teapiüng nipelan teamonticay cueajan jamamb tempranara najiüt xic meáwan tinanguiey langondom namey najnej.